Nyea ne zã do ne ma mlanyi ya, ne tukara ɖe melio alo etsɔ ɖe me dzɔ e le kpekpe ɖe alo mí le ame hɔhɔ be tukara ma wo dzioa, bon kaka ne ga nyi ɖeka gawowo kpoa me mlanyi. Ne eƒo shifɔfɔ shí ŋdzika nya gane kufã ma woa kpoa, me gba fɔ̃ na e me nɔnɔ ŋgble de. Ŋnɔnɔ yi susu nye wo me kakakaka kpoa, bon anyigba dzi va kɔna, mtsã mva fɔ̃na va dro na. Shi nya, wa be ezã do vɔ manɔ tsatsãŋ kpo sã ŋke ŋɖeke me kumo ya woa, me le aƒe me. Nya tɔ nyea enyi manɔ hɔme, ne alɔ me tsɔma me nɔna abadzi le funu ma a nɔ deŋgble kpoa kaka kpoa ne ŋuwa ke quatre heures du matin kpoa, nya me fɔ̃. <hesitation> Nyateƒe matro matroa, ŋka ye heba? Enu wo masrumasru ye. Shinon ne enyi ɖe enu wo le sru <hesitation> ne enu wo sru kpoa me ka nyi susu me na vo nu no. Ya te a dalɔ gaƒoƒo ne nyo na wo ŋtɔa ya fɔ̃. Vɔa ke ne mi tsɔ ɖevi wo dzi daɖe ƒe bubua, <hesitation> nua me le susu mɔ wa, eya na me ya lɔ be ya sru. Ne emla no emla viɖe kpoa ya fɔ̃a susua ŋtɔ gba nyɔna ame hóhó, ya fɔ̃ kaba kple susu be evi nɔa ɖe kle ne wo. Eya va bledo, ŋka medzi mɔ ka dzi ma tó egbea kaka ma te vledo wo no o ma ɖiklo alo ŋɖuɖu la te su mía shi. Nu ma wo he na va be alɔa me su na mí vɔa mí fɔ̃ na kaba.